“इमानदारी” शब्दकि बारेमे सोचतपेति मोके पहिलि बात कहेसे सत्यता और विश्वासकि भावना आत हए । जा एक ऐसो गुण हए जो आदमीके अपन और दुसरेसँग सच्चो और अच्छो रहन मद्दत करत हए । इमानदारि विश्वास निर्माण करत हए और जा हमर सम्बन्धन्के तगडो बनात हए । जा एक मूल्य हए, जो समाजमे गजब महत्पूर्ण हए । जौनकि अभ्याससे ना केवल हमर आन्तरिक शान्ति बढात हए सँगसँगए दुसरेसँगको व्यवहारमे फिर सकारात्मक असर पडत हए । इमानदारी फिर एक किसिमको साहसकि संकेत देत हए, जोमे हम सच्चाईके स्वीकारन और प्रस्तुत करन तयार होत हएँ, चहुँ बो जैसो परिस्थिति होबए । जाके जीवनमे अपनान कहोक कोइ फिर स्थितिमे सही और सच्चो रहन हए ।